Jimur mergi abarfukure abardi mura fukushiya yuu yaɓarmur kiya ɓarmu nura kuwdinga leɓafw, wudimaɗa ar. Jangeyu gachiw yandar aure aure mudamature air aga immyaro nagahemature jiri jachi din aure daufur tse za zua akwa jiri yanda tse did inda ifun negaheda ga tsika maiyezu dugu immkwalak fucha na naya zhaa kerijafar ashili aiku shi karima amma lursuu ɗayake chinamu najadigha laɓfega zirgu tsamik aigaga tutku nu tsemirk kwe aga aga fulaja matsin dida shi ligari mu zirggi ga inai using iju amma najaga hyr tri kik ulliyu jemillay elige. Aja ga har tri aburwa anarkushimu jada shili aga inn <hesitation> a kwati kokwa nii mema aga nuu tadamai yuu wdamada ar ɗar leɓfe indigayini zirgi diga indigo tsi eliniyekra mama maja burya manura zumtu tsirchijir yarwa null aburya aury a’anaga yini zirgi ga itsuku bakar ɗimamuma ɗahimala nuzing botar ɗinamy ɗahir kulivar salami amma mega gurden e ɗinamagi ɗigubatsika ina kiya shawaredyta matslin diyu inardiye kuna aiy anarnurgatutku damra daagisubura faya ɗigu chikuvaga ina uɗi negabura feya mai shaw nukugi magayi ɗar labfe nukwagi k majirtsel ashili kukuwa maga inumala wudamadayar neyifa mama ya hynaba tsagu kija sashili kijafub gur barka namurafur tsiuu irratsuburi namurara inma yandidu ji eaw. Ga gtha kasumai aimai aure yarwa wudamada ar ɗhurakwa nazirgi dinamginda aimai wallahi wahala i’ amma ulargudim aligu inukano kano yark tsadakida any udimai dathssadaki align inuyarwa mai yaw a didibur naiy wahala anudu yarwa aben imkano mai naga ina dede ɗunamagu ɗarigga rafer ɗocks kano aburye kije sad kinda kiui kigikar daha shili diga lirda gabiɗaya aariga fermayakwa kunagu zigu talaka konagu zigirchir kwaba karyianafaru fammai chea kama duth du zirtalaka ashili digudu. Dur zirku abe hashili abamdige ha shili anumadagi uftu kano amma mii naclahy shuns tsimaikik nada fungirri barka a burya darkwards versal javclidaya amma nagu chifter sunagun intsifa negu bu ur kwa ko bulu zir naga chaba n azubu wuduf guman saide tsir chinsys ns j’a ɗiligu idu u mahidimuur tsat amura banmai manamurge ly aban kwairmurka a’a. Musharnurka athuy mahidimai nima nikanɗirk dole chire dirk kec bakban clungmu aiy tamaburya najak ɗiya chim chirkya nakayn k tsei clu kwaguda irin tsimu nagu ashiteni kwaguundama ɗurce burya maja zigiya ahu sall mala naja yudu zigiye hiri summegu enu kwa huma dira ce i amma yeci cuci chanur a yari kumar chimurchir chi kirmur ya he nuba burya uu su duniya murafe udu anuzirmai leguiko kari kunshik ɗalaɓfe yainu zirgiyi amda kwani su tsin dibs mur hirlu galuganan ko surdu niyak wudamoda dum diji her alu aga amfaninumai amma maganur ba burya you ɗhaguda tsiku kanan jan kari kushuk ɗizir mala kuvada hir ashilik kiya nands ɗarlebfe aga kwagiya kilyi fungi ɗa barka kya bari ɗiɗarɗa lebfe maga nubsfa tur aiyikudi kuma ɗiggashin ɗichur shinnana to negarse liuri alherigundu maiyu gengeni zirgima efftemu suchagu sindiyi hirlu komayes bikins.